اولا لازمك تقيس اللوحة هادي كيفاش و تختارلها بلاصة فالحيط اللي هي باش تكفيها بعديكا تحدد بلاصة الحفرة اللي انت باش تحفرها لازمك تختار الادوات و تجيبهم اللي حاجتك بيهم بعديك تدخل المسمار فالحفرة و تعلق اللوحة متاعك و ان شاء الله تجي مستوية